Wen xuq kee taq qloq'b'ej ixim taq qloq'b'ej este tya'j che, ri ixim ab'es taq uj nim uj k'o pjaay uj jo-oob' uj kjib' ri jun kintaal ixim xaq kirch'ij jun semaan ju kinseen kuncha'b'elo'chee ek'taq xuqa uj k'iiy xuq te taq jun iik' taq xtiq loq' qe'n ixim i xuq kee rela' ri xkuj tjiw knaq' xuq alkinseen qtij ri tya'j xuq wooniit ri la'xtiq tiij ri tya'j sicha' qk' is si qk'is jun kintaal pju iik' kecir ke kab'lajuuj kintaal qloq'chi' pju jnob' no'j ab'ees taq kujelb'ik ajchaak xuqal qatz qk'is re ri' k'olik taq rsoor suub' k'olik taq kyo'quul njel k'ri' qb'anchikchi' qal qk'is wu ixim qloq' b'ej sicha' kin cha'waa re le ixim le xaq qyeek nim kirch'iij porke taq qawaaj ixim ponk'la si tiqawaj nim ixim i xtiq yka'n jun aa nima ixim xtiq yeek kuj rch'ij neri' njeel jnob' hasta kuj k'yenneri' ixim ek' taq qanim ixim qawaaj a no'j xuq kirch'ij ri ixim xiqb'an qe k'eeb' k'aam xiqawaaj. No'j kas xuj rcch'ij kas xaq k'eeb' iik'chik qa xel wu jnob' xuj rch'j ek'taq qanim qloq'b'eej ixim n'oj kepli kimb'iij nk'i ri wnaq ri qa kloq'ixim xuq xaq qloq' ixiim no'j kum xaq oxib'i kjib' k'o qb'an taq nim, nim nim qpamiil ki'k'ob'ik a xuq qal k'chi' kirch'iij ixiim a xuq xaq kirch'iij peen kir ch'iij la la kinseen kuj chab'elo kirch'ij la kintaal ahor si taq nim nim qa nim uj k'o pjaay a kirch'ij k'chi' li ixmi kirch'ij a la kirch'ij ri ixim jun kéeb' ik'chnelo xiqb'an qe jumuul kasi k'eeb'iik ixch'ij ri ixim ri jun kintal ixim qal xuj k'ob'iik xaq kujelb'ik kuj eek pchaak aman ya taq kujulik xewchri' ab'er kyo'quul chtaq gaan qachikchi' ka'n tziiy kujcha'b'elo xu qal chikchi' ka'n tziiy chu q'aaq' i k'olik, k'olik, k'olik, k'olik ya taq kkísik tek'chi'qloq' no'j qk'isnk'i nk'i ri ixim nomás taq qti'ke taq qyka'n i kirya'ken ixim ween ixim kirya'ken kas xuq qal qatz kuj loq'wiik keneri' kech wuq k'yej wu ixim.